ауырып ем іздегенше ауырмаудың жолын қара
қазіргі шағымдарға қарап осы мақалдың қаншалықты өзекті екеніне тағы бір мәрте еріксіз көз жеткізесің
сын айту жөн әрине бірақ барлығы бірдей орынды деп айта алмас едім
мәселенің түп тамыры терең өйткені
ендеше түбіне бүгін жетіп көрелік
бұл пендеміз ғой ток шоуы және оның жүргізушілері олжас сайлаубекұлы және гүлнәзия жалғасқызы армысыздар
әлия ханым студиямызға қош келдіңіз ыыы
қолыңызда бүгін бір қағаздармен келіп отыр екенсіз
соған қарағанда бір мәселе көтеруге келіп отырған сияқтысыз ғой
иә бір мәселені көтеруге келдім
менің папам ауырған
сол мәселе не істегенін мамам айтып береді дұрыстап
осыдан бір жарым жыл бұрын менің күйеуім инсульт алды
енді жиырмасыншы апрель күні қатты ауырып оң қолы мен сол аяғы істемей қалды тілі күрмеліп қалды
қазір қазіргі жағдайы қалай екен
айтып берші қазіргі жағдайы больницаға жатып шықты
скорыймен алып кетті үйден ыыы
біз врачқа бардық терапевтке
терапевті біздер повтор повтор деп невропотологқа жібереді
ы әкеңіздің жасы нешеде
ааа алпыс бесте мхм
ы бір жарым жыл бұрын болды деді иә инсульт болды бір жарым жыл ыыы учетта тұр иә
содан ыыы терапевтке келдік
терапевтің алдында талонмен кірдік
талонмен кірдік і бір жарым сағат күтіп отырмыз ғой он екі жарым бір жарым болды
сонда жолдасыңыз сондай жағдайда отыр соны күтіп ол кісі осы спокойно ауырмай тұрғанда ол спокойно болатын ол
үндеген жоқ сөйлей алмайды ғой қалай сөйлейді давлениесі қолы бәрі істемей тұр
сізбен әңгімемізді жалғастырмас бұрын ыыы экранға назар салайық
алпыс бес жастағы ғалым рымбаев оныншы күні елордалық ауруханалардың бірінде ем алуда
қазіргі жағдайы бір қалыпты
алайда осыдан он күн бұрын ғана өлім аузынан қалған
қағаз деген ол не адамның өмірі
ол енді үлкен керек нәрсе ғой
ал енді дәрігер адамдар сондай әне міне мен сөйлей алмаймын көзім қызарып сөйлей алмаймын
сонда сол алғашқы сол енді көмек көрсететін солар ғой енді мамандар
содан көңіл қалған
бір жыл бұрын ғалым рымбаев инсульт алған
содан бері емханада тіркеуде тұр
бірер күн бұрын ауруы қайта сыр беріп тіпті аяқ қолы қимылдамай өзін жайсыз сезінгеннен ауруханаға жүгінген
біреумен сөйлесіп отырды да бізге тез тез і не жазып берді направление жазып берді
невропотологқа барыңыз это наверное будет повтор деді
мен оған даже айтып та үлгермедім оң жақ қолы істемейді оң жақ аяғы істемейді у него давление то падает то ыыы поднимается тошнота рвота деп айтып даже үлгермедім
тез біз направление жазды да шығарып жіберді
жайсыз халдегі ғалым ағаны жұбайы барлық ауруханаға өзі қаратқан
дәрігердің нұсқауы бойынша невропотологтың қабылдауына барды
талап бойынша барлық емханада алдын ала тіркеліп талон алуы тиіс
аяқ асты денсаулығы нашарлап кеткен жолдасын қарату үшін еріксіз өтініш жасадым дейді себебі басқа амал жоқ
қабылдаңызшы говорю ол қатты ауырып тұр деп сөйдеп едім сейчас второй врач придет деді де есігін жауып алды
келісі ауысымдағы дәрігер де хал үстіндегі науқасты тексеруге асықпапты
нас не принимала ему уже плохо уже сөйлей алмайды уже аяқ қолы дірілдеп
представьте себе он бірде бір кесе шай ішті сонымен әлі жүрміз сағат үшке дейін сол больницада жүрді
больницадан шықтық это мрт ға направление жазып берді
үш сағат тостық үш минут не принимал он
даже қолын былай қысқызды болды
ол да жазып берді у вас повтор деп
мрт ны өттік платныйға өттік хотя можно было его бесплатно тем более учетта тұр
әр есікті бір қағып табандарын тоздырған рымбаевтар отбасы дәрігердің алғашқы көмекті дұрыс жасамауына ренжулі
барып емделуден қажыған олар әбден әлі құрыған науқасқа жедел жәрдем шақырып емделуге жатқан
рымбаевтардың айтуларынша абырой болғанда мәселенің арты қайғылы оқиғаға ұласпады
аяулым мұратқызы артем злобин пендеміз ғой ток шоуы
қайғылы жағдайға ұласуы мүмкін еді дейді оны сіздерге бір дәрігерлер айтты ма жоқ
ыыы четверг күні біз мрт дан өтіп келдік қой мрт ны білесіз ғой онкологический больницада
қызым баласын салып алып машинамен сонда алып барды сағат бірде
келсі күні сағат бірде мрт ға бардық
сағат бірде мрт ға барып едік содан сағат төртте бірақ шықтық
результаты келесі күні түстен кейін дайын болады деді ол уже пятница
баланы мен қарай тұрдым бала ыыы қызым барып мрт сын алып келді
ол кісі уже тамақ ішпейді ұйқтай береді
қолына массаж жасап беремін от давлениесінің дәрісін беремін болды одан басқа менде түкте дәрі де жоқ қолымда
содан суббота күні сенбі күні таңертең тұрдық
тұрып едім уже жүре алмады
сүйеп әкеліп диванға жатқызып қойдым давлениесін өлшеп едім сол жүз сексен де жүз қырық болып тұрды скорый шақырдық мхм
скорый шақырып едік бізге ұрысты осындай скорыйға давлениесін түсіріп береміз біз больницаға әкетпейміз деді
содан қызым ренжіп айтты енді өлгенін тосып отырамыз ба балам әкеміздің алып кетіңізші деді
жедел жәрдемге жалындыңыз ба сонда жалындық
олар не не деп жауап берді сонда
давлениемен біз алмаймыз скорый ііі не больницаға деді
содан не істе деді
содан өлгенін күтіп отырамыз ба алыңыздаршы деп қызым айғайлап не етіп еді ренжіп еді содан әкетті больницада
алып бардым сағат он жарым кезінде келдік қой деймін скорый помощьпен больницаға содан сағат бірге дейін қабылдады
онда тағы да мрт өтті
тағы да анда сүйреді мында сүйреді алмаймыз деді аяғы
жоқ жаңа қолдарыңызда болған жоқ па мрт мрт мыз болды ғой олар қайтадан түсірді мрт ға
неге қайтадан түсірді ол повтор повтор деген біз білмейміз біз алмаймыз біз ондай лечить етпейміз деді врач
онда сондағы врачтың атын сұрап алайын деп едім мені скорыйдағы кісілер шығарып жіберді шығыңыз шығыңыз говорит здесь спокойный прием покой деп
ары қарай айта алмадым а күйеуім мхм у неге памяти нет мен қанша вот төрт күн бе бес күн бе сүйреп жүрмін ғой анда мұнда апарып ол ничего не помнит
түкте білмейді менің есімде түкте жоқ дейді не деді ауруханада
ауруханада соны сағат бірде алды сразу системасын берді а не тромба мына жерінде лимфоузлов сөйтіп алып келді
сағат бірде мен үйге кеттім кешке барып едім уже кішкене қалым жақсы дәрілер алыватырмын деді
дәл осындай енді айтып отырсыз ғой ыыы поликлиникадаға дәрігерлер кішкене салғырттық танытты деп
вообще біз ыыы кварталына бір рет барамыз лечениесін алуымыз керек қой
сонда ой барамыз
тоже бір жоқ өзіміздің поликлиникада сол бірінші поликлиникаға барамыз әрбір поликлиника ой сол әрбір врач лечить етеді
соны направлениесін сол дәрілерін алып келеміз де стационарға жатамыз
дәрілердің бәрі платный
бәрі қымбат дәрілер
ыыы бізге тек қана береді і бесплатно от давление ғана береді болды
январьдан бастап о да о дәрілер де жоқ
бәрін сатып алып беріп отырмын
ыыы даже системаға дейін сатып аламыз
соның өзінде бізге то орын жоқ стационарға деді
то уақыттары жоқ то дәрі бітіп қалды дейді
қағаз жазып береді бесплатно деп бірақ алмаймыз бесплатно бәрін сатып аламыз
соның өзінде врачтар вообще немқұрайлы қарайды адамдарды
сіздер содан кейін ііі сол жағдайға қатысты шағым айттыңыздар ма
жұма күні келдім больницадан ыыы
і ой четверг күні мрт ға түсіп келдік қой өзі жолдасым вообще жаман болып қалды
вообще жүруден де қалды ұйқтай береді жатып алып ұйқтай береді содан кейін ойладық осы
і бізде бүгін ііі сол аурухананың өкілі келіп отыр ііі жанар ханым
айтып өтсеңіз
ііі сіз бұл жағдаймен таныссыз ба
бұл кісілер келісім шарт бойынша бізге невропотолог ііі мамандырылған кеңес алу үшін біздің емханаға келіп кеңес алып ііі ұсынымдар жасайды дәрігердің
ііі невропотолог дәрігер болмағандықтан сіздерде иә
ііі жаңағы шұғыл жағдай болған жағдайда ы учаскелік дәрігер бірден қарап щұғыл көмекті сол жерден беруге мүмкіндігіміз бар әр емхана бойынша ііі
ал невропотолог дәрігерге келген кезде невропотолог дәрігерге ііі жоспарлы түрде кеңес алу үшін жіберіледі әр ііі ауру
і сондықтан жоспарлы түрде келгендіктен ііі арнайы жазылу арқылы алдын ала жазылып талон арқылы ыыы
аха не айтуларынша бұл жағдайда мысалға науқас өте ауыр халде келіп отыр дегенмен де дәрігерлер ыыы қабылдамаған уақытылы күткізген
негізі басы қасында болмағаннан кейін кішкене қазір ііі соңынан ыыы сараптау кішкене қиындау болыватыр да
і менің айтайын дегенім шұғыл көмекті бірден емхананың есігін аттағаннан ауру щұғыл көмекті учаскелік терапевт дәрігерлер көмектесу керек негізі
егер аса ауыр халде шұғыл көмек көрсетесіздер ме деп
мен ііі вера васильевнадан сұрадым
мен қазір невропотологқа барамын
ол кісі мені талонсыз алмайды
і сіз аса қатты ы ауырып тұрған кезде талонның қажеті бар ма
сіз өзіңіз сонда ы жолдама сұрадыңыз бірден иә жоқ мен жолдама сұрағаным жоқ ол кісі мені сол жолдаманы өзі жазып беріп тұр ғой направлениені
кетіп бара жатқанда ыыы айтып тұрмын ғой повтор деп жазып берді
ауруды қарады ма сол кезде
давлениесін ғана өлшеді болды аха
направление алғаннан кейін мен еще ол кісіден сұрадым мхм
направлениемен барамын ол кісі мені қабылдамай қойса не істеймін деп едім ол кісі маған айтты
менің құқығым жоқ ол кісіне принимать ол қабылдап алуға деп жауап берді ол врач солай жауап берді
содан кейін мен енді ана жолдаманы алғаннан кейін соған сүйендім ғой
сол арқылы біздің жолдамамыз бар ғой қараңызшы деп айнұрға айтқанымда әлі жарты сағат уақыты болды
еще мен сағатыма қарадым
ыыы менің артымда отырған кісі он екі де қырық бесте кіруі керек болатын мхм
жолдамамен келіп тұр екен жолдаманы берген екен бірақ дегенмен де дәрігер ііі күтіңіздер деп айтқан екен
ол бірден қабылдау мүмкін емес пе
бірден қабылдау мүмкін еместігін мен сізге қайтадан айтып өтейін жаңағы
ыыы шұғыл көмек көрсету керек емес болмағандықтан дәрігер бірінші қараған дәрігер і жолдама береді
жолдама бойынша кезек бойынша жазылады
егер і дәрігер өзі шұғыл көмек бермеген жағдайда невропатолог дәрігер шұғыл көмек беру керек болса ы арнайы жазып жазу керек еді
шұғыл көмек қысымы төмендеп кеткен енді ол шұғыл жатпайды ма
дәрігер оны көріп тұр ыыы қысымы төмендеген сөйлей алмай тұр
ыыы сонда сіздердің ойларыңызша шұғыл жәрдем деген қалай
шұғыл жәрдем деген яғни дәрігердің өзінің қарап ы диагностика қоюы бойынша ыыы сол кездегі жағдай шұғыл көмекті қажет етпеген деп
ііі басы қасында болмаған соң айту қиындау әрине
бірақ та дәрігер қарап солай шешкен болса ыыы яғни шұғыл көмекті сол мезетте қажет етпеген деп ойлаймын енді
әңгімемізді сәл ғана жарнамадан кейін жалғастыратын болсақ арнамыздан ауыспаңыздар
бұл пендеміз ғой ток шоуы
ауырсаң айыптысың тақырыбын талқылау үстіндеміз
біздің арнаға ы кейіпкер хабарласқан болатын
оның айтуынша ыыы емханада дәрігерлер уақытылы ыыы дұрыс қызмет көрсете алмаған
сол себепті і біраз қиындықтарға тап болған
енді түсінікті ғой адам ауырып тұр
ыыы ауырғаннан кейін міндетті түрде емханаға барады
дәрігерден көмек іздейді
ыыы осы орайда ыыы бағанадан бері түсінбей жатқанымыз неге ыыы сондай жедел қабылдаудың ішіне не жатады
адам қандай халде болу керек ол уақытта
ия біздің дәрігерлеріміз өте көп
осы дәрігерлерден сұрағым келіп отыр жауап берсеңіздер
қандай жағдайда дәрігерлер шұғыл қабылдайды
мен негізі екінші қалалық ауруханада жедел қызмет көрсететін дәрігер болып табыламын терапевт және кардиолог
ааа мұндай жағдайда шұғыл деп санайтын ііі жағдайларға жататын ол қан қысымның жоғарылауы немесе і төмендеуі төмендеуі иә
жүз он і онда егер ііі тіркеуде артериалды қан қысымымен тұрса онда жүз он ііі жүз он деген қан қысымы әрине төмен болып табылады
яғни науқастар үшін онда артериалды қан қысымы бар диагнозы бар науқастар үшін жүз отыз жүз қырық өзі айтывотқандай
ііі жүз ііі ең төмен ііі жаңағы ауыр халде санайтын ол қан қысым тоқсан
егер тоқсаннан төмендеп кетсе онда шұғыл көмек қажет
жүз он жүз жиырма ыыы оларда ондай шұғыл деп аса қатты санамайды
бірақ кез келген дәрігер білу керек инсульттің белгілерін инфаркттің белгілерін
енді бұл кісілер айтып отыр ғой оң жақ жағы істемей қалды иә
мен егер шұғыл дәрігер болсам бірден менде миымда инсульт
яғни ыыы жедел қан айналым жетіспеушілігі мидың
сол ойымда тұр бірден ііі терапевт дәрігері секілді өзім шұғыл егер соны шұғыл деп санасам мен негізі қан қысымына қарамаймын
өйткені бүкіл белгілері тұр клиникалық мхм
бірден мен жедел жәрдем бізде шақыру мүмкіндігі бар егер емханада болсақ
ал мен енді ауруханада істейтін болғаннан кейін біз мхм бірден невропатолог дәрігері енді бізде көп мамандырылған ы аурухана болып табылады
ал мұнда поликлиника жағдайында яғни терапевт дәрігері учаскелік бірден ііі жедел ауруханаға ммм жедел жәрдемге хабарласу керек
науқасқа шұғыл көмек қажет немесе ііі оны басқа жерге жолдауға болатынын сонда дәрігер өзі қабылдайды иә әрине ол кісінің өзінің қанша жыл
қатқан қағида бар
егер сен бірінші жаңағы сұрақ белгісі өзінің ойында тұрады ғой қандай диагноз қоясың
иә мен мысалы мына кісілердің айтуы бойынша мен инсультті жаңағы болжамалап мен сөйтіп хабарласушы едім жедел жәрдемге
жанар ханым енді айтып отыр жаңағыдай ы жедел түрде қабылдау керек еді дейді осы тұрғысынан сіз
әр бірінші қабылдаған дәрігер мысалы бұл кісілерді қабылдаған жаңағы ыыы учаскелік дәрігер бар дәрігері
жаңағы ыыы медициналық университетінің ыыы иә емхана емес ол жерде дәрігерлік амбулатория
сондықтан оларда өздерінде жаңағы ыыы мамандандырылған қабылдау жоқ
сондықтан бұлар жаңағы көрші емханаға жібереді
ол бір мәселе екінші мәселе ол жерде жаңағы ыыы сол қабылдауда болған дәрігердің білімінің деңгейі
одан кейін жаңағы ыыы сараптап сол жерде сырқатқа қандай көмек көрсету керек екенін сол жерде сол дәрігер шешеді
оған ешкім нұсқау жасамайды ыыы бұйрық бермейді
ол өзінің білімімен сол жерде шешім жасау керек еді
жаңа әріптесіміз айтқандай ол дәрігердің ыыы жаңағы ыыы бір қатесі мүмкін сол жаңағыдай жедел жәрдемді шақырып сол жерде
өйткені ол кісіде ыыы қан қысымы ыыы мен і тіркеуде тұратын адам
қан қысымы ыыы күрт төмендеп кетсе ол жаңағы ыыы жедел бір өзгерістер болғанының белгісі
иә ол жаңағы инсульттің бастапқы ыыы көрсеткіштері деп айтуға болады
бір қол бір аяғы істемейді деген сондықтан ол жерде ол дәрігер мысалы ыыы жедел жәрдемді шақырып ыыы жаңағы ыыы кажетті ауруханаға апару керек еді
бұл жерде сонда дәрігер дұрыс шешім қабылдаған жоқ деп айтып тұрғаныңыз ба салғырттығы ма деп
бұл жерде болған жоқпыз ғой біз ііі мысалы
міне диагноз да қолымызда тұр
жоқ ол жерде салғырттық деп оны шешім қабылдау үшін ы сараптау керек иә мхм
ол жерде біз негізі сарапшы ретінде біз бұл жерде ыыы мына ыыы талқылау мәселесі пендеміз деген ыыы біздің осы ток шоудың аты бар
ііі дәрігер де пенде ііі сырқат адам да пенде дегендей
сондықтан ол жерде әр адамның ыыы жаңағы ыыы өзінің жұмыс орнындағы қандай шешім қабылдауы
оның барлығы ыыы сәтіне байланысты бірден
біз бұл жерде сарап ыыы сырттай сарап жасауға болмайды ыыы
ыыы ештеңені көрмей дәрігерді көрмей ііі құжаттарын көрмей дегендей
ы сырқат адамның өзін көрмейінше бірдеңе айту қиын бұл жерде болжамалы түрде біз айтамыз
бұл жерде жедел жәрдем шақырып тиісті ауруханаға жіберу керек еді мүмкін біз негізі ііі дәрігерді шақырған болатынбыз
бірақ келген жоқ иә ііі жанар ханым
бірақ бізге тек қана ыыы бас дәрігердің орынбасары жанар ханым ғана келіп отыр мхм
мен бір ауыз айтсам болады ма басы қасында болмадық деп айтыватырмыз ғой
сол үшін жанама сарап жүргізе алмаймыз ыыы біріншіден
бұл кісілер бірінші емханаға бірден келген жоқ
біздің дәрігерлердің кішкене ііі салғырттығы салғырттығынан бұрын ііі салғырттығы і бұл кісілер жолдамамен келіп отырғаннан кейін жоспарлы түрде болғаннан кейін ол кісілер әрине жазу бойынша қабылдайды
бірінші дәрігерден өткеннен кейін шұғыл көмек қажет емес деп шешілгеннен кейін біздің дәрігерлер жоспарлы түрде қабылдап отыр сол жағын айтып кетейін дегенмін
бірінші дәрігердің салғырттығы
ол амбулаторлық ііі дәрі не бар деп отырғой біз ііі дәрігерлік пункт сол кісінің дәрігері ол дәрігер бізге қарамайды
ыыы өкінішке орай ол туралы ештеңе айта алмаймын
адам білмейді біріне бірі мәймөңкелетуге болмайды
білмейтін енді былайша медицина тілін хат танымайтын адам ауруды алып келді
диспансерный учетта тұрады
ол ең бірінші анау өтіп баратқанда медсестраның өзі ыыы көңіл аударып бірінші өшіретсіз кіргізіп оны қоймай
олай енді жарайды өшіретімен отырды тәртіп сақтады келді
әрмен қарай анау дәрігер немене мать медицины бізді үйреткен мен фельдшермін ғана тағы да айтамын
мать медицины терапия дейтін
біз барлық жақтан жан жақты
көз ауырып келсін аяғы ауырып ал ол да алды да құлап қалды не екен білмейсіз сізде не де учетта да тұрған жоқ
көрдіңіз бе сынып қалды бір жері сонда сіз отырасыз ба хирург жоқ мен сені лечит ете алмаймын ал скорый шақыр деп
әрбір поликлиникада мен істеген уақытта ыыы не болатын процедурный кабинет болатын
қазір процедурный кабинетті мен көрмеймін
мен өзім бесінші поликлиникаға ы қатыстымын барамын
бесінші менің жоғарғы лауазымды адамдарға қоятын сұрағым сұранышым
поликлиникаларды көп қылып ашқанша барлық нелерді біріктіріп бір поликлиникада барлық маман болсыншы
біздің анауымыз жоқ
біздің мынауымыз жоқ
зато главврач зам главврача по хозяйственной части анау мынаулар ақша алатындар көбейеді дағы емдейтіндер жоқ болады ол бір
екіншіден бұрын біз мен қызмет істеген уақытта
қызмет істеген уақытта мына жаңадан ауырған ыыы үлкен адам болсын балалар болса вообще шырылдайтынбыз
физио лечение деген болатын
қазір ондай ем мүлде жоқ
міне соған дәлел ретінде көрсетейін деп мынадай жарнаманы алып келдім бірнеше жарнама

әдейі көрсін төрт бес жарнама қараңызшы
қай жерде бір не ұятсыз жарнамалар да бар ішінде емханада
былай бір дәрігер сізді балаңыз болсын үлкеніңіз болсын физиолечение деген жоқ құрып қалған
бізде бүгін негізі студиямызға тағы бір кейіпкеріміз келуі керек болған бірақ ыыы
өкінішке орай келе алмады денсаулығы жағдайына байланысты есімі сәния
ыыы оның ыыы шағымы ыыы аурухана емханаға ыыы есепке тұрғызу ы тұрғызбаған деп шағынады ыыы
өзінің ы аяғы ауыр ыыы
қайта қайта осы ы жекеменшік зертханаларға неге мен ыыы иә ақылы түрде неге мен сараптаманы өте беруім керек деп шағынған болатын
одан бөлек ы сол ы сегізінші емханаға ыыы есепке тұрғызбай жатыр деген сияқты айтылып өтті
сіз ы ләззат ханым бұл жағдаймен таныссыз ба өзіңіз таныспын
сәния деген қазіргі күнде аяғы ауыр әйел
ол кісі бізде емханада есепте тұрады
неге өйтіп айтатынын білмеймін ол кісі уже есеп ы неге есепке енді тұрып жатқан жоқ уже біраздан кейін уже босанатын уақыты да келіп калды
ол әйелді біз қазір екінші уровень деп айтады бізде перинатальный центр нөмір екі соған ауыстырғанбыз сол жерде есепте тұрады
анализдерінің бәрі тапсырылған
кеше мен өзім документтерін бәрін қарап шықтым ешқандай біздің емханадан жіберілген ақылы анализдер жоқ ішінде
басқасын енді айта алмаймын потому что ол енді ол өзінің құқығы ол
біздің емхананың дәрігерлері жіберген қағаздардың арасында ондай қағаз болған жоқ мен өзім кеше қағаздың бәрін қарап шықтым түгендеп
сіздердің сонда емханаларыңызда ы қажетті онда басқа ауруханаға жіберудің жөні қанша сонда
ол енді оны қазақша айтқанда ол кішкене деңгейі жоғарылау
аяғы ауыр әйелдердің кішкене і денсаулықтары сыр бергендіктен ол жерде екінші уровеньге жібереміз сол жерде ы дәрігерлер оларды қадағалайды
жаңа енді есепке тұру машақатын айтып кетті ғой есепке тұру қалай оны есепке алмайды мен даже түсінбеймін ондай сұрақты қалай
әр келген адамды есепке аламыз біз ол біз поликлиникада тұрады тіркелген ыыы
даже қазір бізде мұндай иә менің түсінгенім қалай сонда кез келген науқас өзінің таңдауы бойынша кез келген емханаға тіркеуге тұра алады иә
қазіргі заман иә қазіргі уақытта солай
бірақ і бір шектеулі шектеу бар ол і әр дәрігер әр дәрігерге і ең алдымен этот науқастар ы өзінің учаскелік дәрігерге есепке тұру керек
бірақ учаскелік дәрігерде не бар шектеулі ол это қабыл қарайтын адамдары
например ііі қазір саны участок деп айтамыз ғой бір участокте екі мыңнан артық адам болмауы керек
бірақ бізде кішкене қазір асады екі мың үш мыңға дейін барады

шын мың жарым болу керек
дамыған елдерде бір і сондай врач общий практики дейміз біздің ойымызша жалпы маман врач
оларды да біз кісі басы бір дәрігерге мың жарым адамнан асырмайды дамыған елдер өйткені мың жарымнан асса онда сапасыз көмек болып кетеді
бізде қазір қазақстанның нормативі бойынша өкінішке орай екі мың ыыы шейін екі мыңға дейін ы заң бойынша ы рұқсат бар мхм
алайда ы дәрігерлердің саны ыыы тапшы болғандықтан біз ы алдағы төрт бес жылдың ішінде ы халықаралық стандартқа өту барысында мың жарымға дейін азайту мақсатымыз бар мхм
шектеу бар енді бұл мәселені қалай ыыы шешіп отырсыздар дәл қазір
а бізде қазір сол ы яғни медициналық ыыы оқу орындары жоғарғы оқу орындарының мысалы жыл сайын қанша дәрігер шығаратын ы сандары белгілі
а алдын ала алдағы бес он жылға ы сараптар прогноз дедім ғой болжамдар бар
сол бойынша енді ііі бізде і шынымен ііі қазақстан республикасы дәрігерлердің ы дефициті дейміз ы тапшылығы бар әсіресе кейбір мамандықтар
әсіресе жоғары санатты дәрігерлер поликлиника емханаларда аз
себебі жалақысы өте төмен
кез келген дәрігерден сұрасаңыз ол емхана емес ол ы жоғарғы анау ы больницада дейміз ғой ы ауруханада жұмыс істеуге үйір
өйткені аурухананың ы түптен келгенде беретін ақшасы екі есе поликлиникадан көп
поликлиникада өкінішке орай астанада қырық мың теңге зарплата өзіңіз ойлаңызшы
он тоғыз он жыл оқып қай адам есі дұрыс қырық мың зарплатаға мәз болып отырады ол жүйелі программа деп айтамыз
бірақ ы қандай жалақысы төмен болмасын ол ы ешқандай да адамды ы өзінің қызметін сапалы түрде ы көрсетпеуден ы босатпайды
ы мен осы ыыы бірақ бірібір оның әсері бар болып тұр ғой
мен өзім америка құрама штаттарында төрт жыл білім алып келдім жеті жыл қазақстанда еңбек етемін
осы ы осы ы мәселені халықаралық стандарт бойынша талдаудан өткізсек ең бірінші айтарым медициналық қателікті мойындауымыз керекпіз
бізде бір проблема дәрігер дәрігерді әрқашан қоршап алады
ол үлкен наразылық тудырады халықтан
шындықты айту керек статистика бойынша мысалғы тіпті америка құрама штатында өлімнің төртінші себебі ол медициналық қателіктер
адамадар қателеседі пендеміз ғой шынымен де
ііі дүние жүзінде әрбір адамдар і қателікке душар болады
ыыы ауруханаларда мысалы америкада әрбір оныншы әрбір оныншы науқас инфекцияға ыыы өкінішке орай душар болады
ол ыыы ауруханалық инфекциялар яғни зараженияға ол ыыы тап болады
ы медициналық ыыы қателіктердің саны көп дүние жүзінде қазір қәдімгідей оны ы жаңағы ы учетқа алып отыр
бірақ біздің психологиямыз басқаша
біз дегеніміз қателікті тығамыз айтпаймыз жасырамыз
ой ы аяғында ыыы барлық медициналық кызметкерлер бір бірін ыыы бір бірін жақтап жақтап мхм аяғында науқасты ыыы виноват душар қылып қояды
ол ол қате біз психологияны өзгертуіміз керекпіз
ы кересінше жүйелі проблемаларды айқын ашып ашығын айтып оларды шешуге тырысуымыз керекпіз
бұл жерде ы жүйелі түрде бір алты қателік кетті былай санап отырсақ
бірінші врач жаңағы терапевт муа дағы ол қателік жасады
м қателік дегеніміз енді і көрмей қалды симптомдарды дұрыс дұрыс жедел ы қызмет көрсету керек еді алайда көрсетпеді
ол ы оның ы даярлау ііі дәрежесі төмен бе уақыты аз ба кім білмейміз ы қандай себептен
алайда қателік кетті бірінші жағдай иә екінші екінші қабатқа келсек ол
келесі дәрігер мысалы бір бір врач өзінің уақытын ы бойынша ертерек жұмысын өзі аяқтап уақыттан тыс ыыы қабылдамай қойды
ол да ыыы сол жерден де егер ол дұрыс қарап дұрыс не етсе ы бір көмегі болар еді
үшіншіден жаңағы екінші сменадаға еркек дәрігер невропотолог ол да қарамады
төртіншіден ауруханаға сізді әкелгенде керек емес мрт дан түсіп мысалы не обоснованный обследование дейміз
керек емес і зерттеуден ол бюджетке де проблема туғызады адамдарға да керек емес ол соны сол жерде дәл осы клиникалық ситуацияда қажет жоқ тексерулер
бесіншіден тағы да ы екінші ауруханаға барғанда ы жедел жәрдем қызметі дұрыстап мысалы аламыз алмаймыз деп ы уақыт өткізді
алтыншыдан енді соңғы әйтеуір жатқан ауруханада ол жерде да қайтадан уже өткен обследование қайтадан өткізді
былай қарасаңыз жеті қабаттың жетеуінде де қателік кетті деп ы шындықты айту керек мхм
әрине кез келген адам ауырса міндетті түрде емханаға баруы шарт
алайда дәрігер салғырттығын танытса не істеу керек оны алдағы бөлімде білетін боламыз арнамыздан алыстамаңыздар
бұл пендеміз ғой ток шоуы
ауырсаң айыптысың тақырыбын талқылау үстіндеміз
мариям ханым сіз өзіңіз дәрігердің ыыы қызметіне көңіліңіз толады ма
маған өзімнің клиникама мен разымын ааа
разымен себебі ылғи нақ қандай ауыртпашылық болса дағы бірдемеден қол учаскелік дәрігер шешуге қолы тимей жатса мен бірден бас дәрігеріне
бізге есік ашық қайсысына барсақ тағы кіріп барып бәрін айтамыз мхм шешіп береді
марияш апа сіз ііі өзіңіздің сіз қазіргі емханаңызға көңіліңіз толып отыр екен
жолыққаныңызды біз бізлеміз соны айтып өтсеңіз жақсы жарайды енді бір көңіл толмаған жерлеріміз де болады
бәрін і бәріне шөпті лақтыра беруге болмайды ғой мхм бірде бір сондай қатты қызумен барып түсіп і мені күндізгі стационарға жазыпты екі ай күтуім керек екен
менің ауруым асқынып бара жатыр
содан қатты ренжідім дағы үйге кетем деп кетіп қалып сөйтіп тұрғанымда жаңа алып барған балам мені әлгі ғаламтор арқылы министрлікке ме біреуіне хат жолдап
содан ертеңіне мені қайтадан шақырып бірден апарып стационарлық жерге апарып жатқызды
мен ойладым еее біздің қазіргі медицинада қол жетімді жерлер болады екен деп разы болдым да рахметімді айтып кетіп қалдым
учаскелік дәрігердің арқасы
өзімізден көбіне өзімізден салғырттық жасап біз кезінде бармаймыз дағы өтіп кеткен асқынған соң барамыз
мен ойлаймын көп шаруашылық өзімізге байланысты
алдын ала барсақ мхм мен ойлаймын біздің дәрігерлерге бәріне қол жетімді ііі
жаңа марияш марияш апамыз айтып отыр жаңа министрлікке жазғаннан кейін бірден алып кетті деп отыр сонда науқастардың барлығы сол министрлік арқылы шығып отыруы керек пе сонда
ыыы мәдина ханым енді сіз өзіңіз не айта аласыз бұл жағдайда жоғары жерге бару керек қой заведующиге бармасаң главврачка бармасаң
бұл жағдайда ы қазір жаңғырту бізде көп болады мхм медицина жағында да поликлиниканың жаңа жаңа нелері ашылыватыр жүйелері
ааа өзің тұтынушы елдер ретінде үлгермейатырмыз оның бәріне ііі икемдену білу
мысалы ыыы немересі болмаса қазір өзінің ұлы болса ол ы сол желі арқылы хат хат хат жазып білмейтін де еді
ыыы ол қайран болып үйге үйге қайтып ыыы немесе жедел жәрдем шақырып не істерін білмейтін еді
ііі уақыттың бәрі тез келе кейін біз ііі пайдалану керекпіз оны
ыыы неге неліктен әр поликлиникада өзінің сайты бар
неліктен ііі жаңа жүйелер ашты неден сен барып өзіңнің квотадан тұрған тұрмағаныңды біле аласың
оның бәрі қазір і бәрі тез өзгеруге байланысты
сол себептен біз тұтынушы ретінде ыыы министрлік болсын ыыы басқа ыыы жерге болсын қолжетімді екенін білуіміз тиіспіз
қай жерге баруымызды білуге тиіспіз
бірақ қазіргі таңда міне осы хатты жолдағаннан кейін ііі алып кетіп отырған себебі ол ыыы бәрі қадағаланады
кім ііі жаңағы сая деген қыз екіқабат қыз жазды сіз оны білдіңіз сіз оны көрдіңіз иә
бірақ і мен сізге сенбеймін ы рас айтайын себебі сіз алып келген жоқсың ол қағазды
сіз айттыңыз ол дәрігер не неліктен ол неге болатын еді бірақ мен оны
неліктен ол жіберді ол неге ііі жеке жеке меншік лабораторияға себебі і келісім болған шығар
сол ы сол ііі жеке меншігімен ммм ол осыншама адамды сол жаққа
бізде ыыы бар ғой жеті жүз сексен алтыншы бұйрыққа сәйкес ііі денсаулық сақтау министрлігінен
толықтай қандай тізім бойынша қандай дәрілер беріледі қандай ы көмек көрсетіледі оның бәрі тегін
кепіл ретінде екіқабат әйел немесе жалпы давление сразу адамдарға
біз оны неге білмей жүрміз сонда неге білмей жүрміз уақытылы ізденбейміз
өз құқығымызды дұрыс білмейтін шығармыз өз құқығымызды біз білмейміз
сол сол жаман болып тұр тұтынушы жағынан
дәрігер жағынан дәрігер і аз ол бұрыннан келе жатқан мәселе бұрынғы заманнан келе
халытың санасына бір і қарапайым нәрселерді жеткізу керек
негізі сен ауырсаң да қандай да бір жағдайға душар болсаң да сауатты болу керек
қазір мемлекетіміз елбасы халықтың сауатты болуы үшін қаншама жағдай жасап отыр
мысалы халыққа кызмет көрсету орталығына бармай ақ қоюға да болады
қазір ауруханада емес барлық ауруды көбінесе емханаға аударып жатыр
жедел жәрдем келсе де көп қызмет көрсетпейді олар келеді де кетеді
себебі жедел жәрдемнің де қызметін біз басқаша түсінгенбіз ғой
осына халыққа негізі жеткізу керек
жаңа мынау кісі де айтып отыр міне мәриям апа да
интернет не үшін стартфон телефон қолыңызда бәрі не үшін
интернетте жоқ ақпарат жоқ қазақша да жеткілікті бәрі сондықтан халық өзі
жоқ ғаламтор арқылы емес халық ғаламтор арқылы сауатты болу керек мхм
әрбір мысалы қарым қатынас қарым қатынасты дұрыстау керек
аха учаскелік дәрігерімізбен қарым қатынасымыз жақсы болу керек
иә ыыы адамның құқығы тапталып жатыр ыыы
дұрыс уақытылы көмек көрсетілмей жатыр осы орайда не істеу керек қайда бару керек
әріптестеріміздің айтып отырғаны дұрыс
әр адам өзінің құқығын білу керек мхм
әр кез келген мемлекеттік ііі емхана болсын ыыы дәрігерлік амбулатория болсын ауруханада ыыы сырқаттарды қолдайтын қызмет бар
оның ыыы басында жаңағы сол ы емхана аурухананың басшыларының біреуі жауапты соған
ыыы әр ы бұрышта ыыы телефондарының ыыы нөмірі бар мхм
ы осындай ы сұрақтарыңыз болса соған хабарласуыңызға болады деген әр жерде жарнама бар
әр емханада әр амбулаторияда бар әр ауруханада
сондықтан бұл жерде ііі жаңағы ііі кепілді тегін медициналық көмектің көлемі біздің ііі өкіметтің қаулысымен қабылданған
ол өзгерген жоқ соңғы міне бес алты жыл бірқалыпта тұр
мхм яғни тегін дәрі дәрмек тегін зерттеулер оның барлығы соның ішінде қарастырылған
норма қалыпты жағдайда бәрі і жүйе дұрыс жұмыс і істесе осындай арыздар да болмайды
мысалы біз шашымызды қию үшін дұрыс мен ы таныс шаш қиятын адамға звондамаймын менің шашымды дұрыс қиып берші деп
өйткені барлық шаш қиятын жерлер әйтеуір сапалы бір шашты қияды
ал медицина болса басқаша
алдын ала іздейміз танысты өйткені таныссыз дұрыс қарамайды деген бізде ііі бір сондай бір қызық бірақ сіздің сөзіңіз маған ұнап тұр
жүйе дұрыс жұмыс істеу керек тамаша сөз
жүйе құрылған мемлекет тарапынан
енді сол жүйе ол бір нәрседен құрылмайды ғой бірнеше сол жүйені құрып тұрған дәрігер қызметкерлер халық бар
барлығы барлығы да сауатты өз өзіне жауапты болу керек
түсінікті айнұр ханым сіздің ііі менің білуімше сіздер жақында ғана бір зерттеу өткізіпсіздер осы медицина саласында
ыыы біз зерттеу емес
қандай қортындыға келдіңіздер
биылғы жылы денсаулық сақтау министрлігі ы еңбек министрлігінен бөлініп жаңа министрлік ашылған ыыы кезде республикалық денсаулық сақтауды дамыту орталығы яғни біздің ұйым ыыы жүз мәселе жүз күн жүз шешім атты ыыы жоба жасадық
біз бүкіл халыққа осындай ы қандай сіздің жүрегіңіздегі көкейтесті проблемаларыңыз бар соны ашық түрде қабылдадық
ыыы қантардың аяғынан ыыы ы екінші ақпанға шейін
ы сол ы уақытта бізге і жеті жүз тоқсан бес яғни сегіз жүз хат і келіп түсті осындай әртүрлі адамдардың проблемалары
оларды біз тақырыпқа бөлгенде ең бірінші тақырып ол медициналық қызметті ұйымдастыру проблемасы болып шықты яғни ең көп жазған себеп ол осындай организация медицинской помощи дейміз орысша
қазақша осындай медициналық көмек бар алайда ол оған қол ы жетімдік аз
ы жаңағы сұрақтар шешілмеген
сол ең бірінші проблема болып шықты мысалы екінші проблема ол медициналық көмектің сапасы болып шықты
ы яғни қызметке қол жетіміміз бар ал алайда сапасы төмен деп шағым жазды
үшінші себеп ол медициналық қызметкердің білікті біліктілігі яғни профессионалды і деңгейі і жайлы
сөйтіп біз і бүкіл келіп түскен мәселелерді жүз тақырыпқа бөліп сол бойынша ы нақты іс жоспар жасадық
ол нақты іс жоспарды бірінші наурыз күні денсаулық сақтау министрі бекітті
ол жоспарды біз он алты облыс басшылығына жібердік әртүрлі медициналық ұйымдарға жібердік
өйткені қарасақ бұның бәрі жүйелі проблема
ол ы біз ы қуаныштымыз осындай адам өзінің уақытын бөліп келген студияға
ал осыншама қаншама мың мың шақты азаматтарымыз осындай проблемалы күнде кенеліп күнде проблемаларын шеше алмай жүр
оны біз жүйелі түрде шешуіміз керек деп сенеміз
енді келіп отыр ғой бибі ханым келіп отыр әлия иә жолдасы аса қатты науқастанып қалған тіпті жылап отыр
білмейді не істеу керек екенін енді бұл бұл кісілер ары қарай не істеу керек сіз қандай көмекке жүгіне алады осы туралы айта кетсеңіздер
ыыы енді көмек сұрап тұр ғой біз ойлаймыз бұл жерде негізі сараптама керек дұрыс айттыңыз өйткені ііі ауызша ол бір нәрсе ал енді құжат деген бар мысалы нақты факт деген бар
ы мен ойлаймын ы бұл кісілер дұрыс ы енді арыз жазу керек
өйткені ол әр әр адамның құқығы
ол өйткені арызды жазса ол ы сараптаушылар үшін бір негіздеме болады
жайдан жай ешкім ештеңені өзімен өзі сараптамайды
сол сараптауды бастау үшін ы бір қағаз керек арыз немесе сіз жазыпсыз
мен сенемін сол жазған арызыңыз ары қарай ыыы зерттеу ыыы соны ыыы талдау барысында
кез келген хаттар енді заң бойынша он бес күнде жауап ыыы алуыңызға тиіссіз он бес күннің ішінде
бұл кісілердің і қазір ем алды
бұл кісі жаңағы бейне ііі неден көріністен көріп отырмыз ол кісі қазір жағдайы жаман емес солай ғой
үйге шықты аяқ қолы істейді жүреді
бұл кісілер сол ауруханадан алған кеңесі бойынша ы жаңағы ы алдағы өмірін сол кеңеспен ыыы сақтап жүру керек бір
екіншіден ііі жаңағы ыыы дәрігерді өздері таңдап алуы мүмкін
қазір сол бірінші ауыстыра алады өзі
мысалы мына мына дәрігер емес мен басқа дәрігерге барғым келеді деп
өйткені біздің заң соған ыыы бейімделген
сондықтан бұл кісілер ол дәрігерді басқа дәрігерге ауыстыра алады екінші
үшіншіден бұл жерде ыыы жаңағы сараптау үшін ы біріншіден ыыы жаңағы жоғарыға министрлікке ыыы жүгінбей тұрып сол амбулаторияның басшылары бар
сол кісілерге айтса сол кісілерге жаңа осы мәселелерді
ол ол жерде де сарапшылар бар
ол кісілер жаңағы жауап бермеген жағдайда жоғарыға жүгінуге болады
мхм өйткені ііі мысалы ыыы министрлікте ыыы жұмыстың жетпіс проценті жаңағы шағымдар
ол неліктен әртүрлі шағымдар әр жерден келген
ол жүйе әр жерде жүйеде ақаулар бар деген сөз
сондықтан оны қалыптастыру үшін әркім өзінен бастау керек
әр мекеме өзінен бастау керек
енді жоқ бұл жерде жаңа ыыы шағым түсірді ғой
енді бірақ ол шағым түсіргеннен кейін емделуші міндетті түрде іштей ойлайды
ертең шағым түсіргеннен кейін ыыы дәрігердің маған деген қарым қатынасы өзгеріп кетпей ме дегендей иә бибі ханым ойлайсыз ғой
ертең бұдан да жаман қарайды ма
жоқ себебі айтайын дегенім қазір шағым түсіріледі зерттеледі
кеше больницадан шықты мхм талонды бүгінгі ертеңгіге алдық ертең барамыз
мен осы осы мен қорқып отырмын
енді ол кісі маған қандай көзбен қарайды деп жанар ханым
ана кісілер өздерінің врачтарын қандай көзбен қарайды енді
жоқ ол қалай болса да дұрыс көзбен қарайды
дұрыс қабылдайды
бізге емханада ауруханада бас дәрігердің і медициналық қызметті бақылау жөніндегі бас дәрігердің орынбасарлары қызмет атқарады
кез келген медициналық көмекке көңіліңіз толмаса немесе қандай да бір шағымдарыңыз болса жүгінуге әбден мүмкіндік бар
жаңағы сараптама жүргізеді жүргізеді дейді жүргізіліп болады іштей жүргізіледі министрліктің деңгейінде жүргізіледі
сондықтан әрі қарай не беріледі ыыы дәрігерге қатаң сөгіс немесе сөгіс беріледі
оны дәрігер не істейді ол да пенде ол да отырады да айтады мен осындай айлыққа жұмыс істеймін
осыншама басымнан асқан жаңағы нормадан ы асқан жаңағы нелерім бар науқастарым бар жүктемем көп
сөйтеді де не істейді басқа жұмысқа көшеді
солай біз міне мамандардан айрылып отырмыз міне дәрігердің адамгершілігі адамды жан ашу адамға деген гиппократтың антын қабылдады
одан кейін ақ халатты абзал жан дейміз
дәрігер адам жанының арашасы дейміз
бұл жерде арашашы емес ол қинаушы болып тұр
сонымен енді ақ халатты абзал жандар бар ғой енді
дәрігер иә бар бірақ бәріне бірдей қара күйе жақпаймыз
көш жүре түзеледі емес пе
біздің бағдарлама соған бір тамшы да үлес қосса сол игі
ал мен тағы бір құлаққағыс айтайын егер қандай да бір мәселеге тап болып шешімін іздесеңіз пендеміз ғой ток шоуына хабарласуыңызға болады
аман сау болыңыздар